Dra tsy adiñoko minday taratasy momba momba añahy no ahafantaran'oloña no fa tonga añy zañy zaho. Mañaraka an'izay koa, ny akanzo hisoloako no fa avy añy satria haharitsy herinandro raiky ny diako añy. Da mañaraky ndraiky sarin-tañy mombamomba tañana io añy.